कलम एक लेखन उपकरण च जू स्याही और कागज पर जिखण मा मदद करदी। कलम जू कार्य च कलम थै हम लिखण मदद करदा। कलम मा पलै हम कैप थै हटांदा छा फिर निब कागज पर रखदा शायाही निब से निकलदी फिर जब हम लिखदा छा त कागज पर कलम थै घूमादां छा फिल लिखद समय कागज पर स्याही निकदी चा।